मैय्ये हिसाब तो कुत्ताए दिन में कम ते कम तीन ते चार घंटा कसरत करनी चाहियें। और कसरत के रूप में भागनो चाहियें दौड़नो चाहियें और थोड़ो सो भौंकन्नो चाहियें।